Re ma', re mbaka, chele ndo dis numa' tama', ta nyiema' tama' nzo roa beza nema' xomod nak tama' nzo bes nkuin ma' koama' na, tamod chele nnn- ndis numa' tama' nzo roa beza' tij ndema'na ze ndyenma' lo tama' mbay na leza nzo beza nema' na taga nayi thi tama' mbay na ndob bli kolma' ze nda ma'za jwa'naza ngyo ma' neda nzya ma' tama' mbay na nuga len lismen nkenumen ma'na naxut nak ma' nzo bes le ma' ngij na' le ma' nchat ma' nke tema' nlo za ndyen ma' nketema' mbay nzo ro'a beza <hesitation> ammm- na ndyenta ma' kig ma' nayi ma'za naraxa nli ma' ta nayi' ma' nxaxma' o ngenta an ndlod yi'a ma' gab na' na jwe' nli ma'jwa'n, mbay na le ma' nke nap pa nli kenap chanmen nke nap nke nap ma' re ma' bix nke numen re ngid che re ma' nke numen mbay na jwa'na nly ma' nke napma' re tama', zene ma' cho ma' nak tama' nzi lis ma' re ma'ya ken kun nly'ma, mbay le za nde thib neda' ma' za jwa'na nayi ma' nke nap ma' yo' za nly ma' abis lo men xomod mbes ma' mbay na nzo bes <hesitation> za nlo ma' nzo chokuan ndyak ma'za nkab thib ned ta ma' lo ma' tamod za ndo disma' nte'a ma' xkisma' lo tama' jwa'naza mne ma' xomod nak ma' jwa'na nly ma'.